दक्षिण अर्जेन्टीना हायसार खास करून पाटागोनिया वात्रंत हवामान सादरपणान थंड तेह थंड आसा परत परत वारो येत रव्ता, तेतून गिमाळो आनी थंड आस्त बर्फ सुध्दा पडटा, तोह थंड दर्या वायले हवामान मांतात आनि तेतून दस भर तापमानांत महत्वाचो फरक आस्ता आनी खर वारो ह्यो येत आस्ता म्हुनन भोंवक वैताणा समक्या चीतुन कपडे घालचे पडतात।